Hasharotlarning muloqot qilish vositasiga kimyoviy signallar orqali ya'ni feramonlar bilan muloqot qilish, tovush orqali, ko'rish orqali va vibratsiyalar bilan orqali muloqot qilishlar kiradi. Bunda hasharotlar ham boshqa qushlar va itlarga o'xhsab bir biri bilan muloqot qilganda tovush orqali muloqot qilish bu juda ham ommabop usul hisoblanadi va ular bir birlari bilan osonlikcha muloqot qilisha oladi.